﻿قالك يقدرو يقولو <noise> وحدها، تيقرا، حساسه بزاف، مسكينه نيه، قلبها بيض <hesitation> نحبها بزاف، واش يقدرو يقولو؟ يقدرو يقولو <hesitation> نيه، هذا واش يقولو عليا.